Ku ma lää tüüle, sis ma võta uma säläkoti üteh. Sääl ummaq mul tarviliguq as'aq üteh, nigu puutri, pleiädsiq, markõriq, määntsegiq loengu as'aq, matõrjaaliq. Sääntseq as'aq ummaq üteh.